لو نجم نختار قوه خارقه وحدا، نحب نختار قدرة شفاء الناس خاطر برشا ناس يعانيو من أمراض و مشاكل صحية حتى حاجه متفرح كيما تكون أنك السبب في شفاء حد و تخليهم يعيشو حياة مزيانه و فرحانين و يكونو بخير و بعافيه وبال- و بصحه و عافيه.